aja takuña tikùa´a íya ka na katyeni ntiaa tuku inka tuuri kuñaa toronja ha´ra tiika ra uun kuaa nu vari tyi ñaa síaani ri kuee tyiiti yo a nami kunu in mii kuetuura ñara yanu uu-n nakasiyo ri ra ñaara sianintii ri ku´e ha kuatukua a taku nùù ña nùù kantu ka nu na keri ra aa ikara ntu yasi tuku kantu ha kasituku´e nakatye ni aja ta sa´ra uun tiku tikùa´a íya kara uun sininti ri kué tuura uun sani satani turi ñakuu ntisakatyi ña xa´an tyi yasi yo ña xa´an ra ta ti´a a´suku yo a tyiti yo nami kuunu tiimi´a ra sa´ra tani kisia yasi yo tikara tika kuari satani ntii satanituri ña xa´an ka ñatyu uun va´a kasiyo ri tyi ñaa ti tikaa ra tini kuaa ña kasiyo tini kuaa ñaa kee nùù kantu a ñaka hua ni kuari ña´tyu uu-n ta na kasiyo ri ta ni kisiaa vasi ma´na nùù yo tavasi ra sa´ra iva na kunuyo savantari ra ntatuu te´e so nùe tyi ñaa ti va´a kuri